ஒரு அறையை திறமையாக வெற்றிடமாக்குவது என்பது முழுப் பகுதியையும் உள்ளடக்கி, சிறந்த முடிவுகளைப் பெற சரியான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதாகும். உங்கள் அறையை திறம்பட வெற்றிடமாக்க உதவும் எளிய வழிகாட்டி இங்கே உங்களுக்கு என்ன தேவை பொருத்தமான அமைப்புகளுடன் கூடிய வெற்றிட கிளீனர் (சரிசெய்யக்கூடிய உயரம், உறிஞ்சும் சக்தி போன்றவை) இணைப்புகளுடன் கூடிய வெற்றிடம் (விளிம்புகள், மூலைகள் அல்லது அமைப்பிற்கு) சுத்தமான வடிகட்டி (உங்கள் வெற்றிடம் ஒன்றைப். பயன்படுத்தினால்) ஒரு அறையை திறமையாக வெற்றிடமாக்குவதற்கான படிகள்: அறையை தயார் செய்யுங்கள். பெரிய பொருட்களை எடுங்கள் நீங்கள் வெற்றிடத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், தரையில் பொம்மைகள், புத்தகங்கள் அல்லது வெற்றிடத்தை அடைக்கக்கூடிய அல்லது வழியில் இருக்கும் பெரிய பொருள்கள் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.